A kiu to pakupaku nom naa vaan, nam na kiukiu mohina nom, maa meha vuri nam pa nao kiu kakau ge kavura <hesitation> ae a maa mha si kiu to pakupaku nom nam. <noise> Maa meha vuri nam pa tei pinopino koa nom vaan, haiki to vavuriha tei pinopino bata koa. <hesitation> Eve he tea mamihu vuri rakaha, a kiu mamani rakaha tto pakupaku nom nam, a kiu mohina, mene tabae bea hiki ta taba mene ann, a tavaan repa mate, nibono behu ei koa menam na teitei nom nam pa kiu, kiu mohina, nam pa nao pete kiu vvura, kiu kakao. Eve koa maa si kiu to papaku nom nam mamihu vuri to tei nom nam vaan. Maa meha vuri nam pa nao vagana tahi, nam pa nao pete vaha rasuu, neba bata nom amaa taba. Eve bau koa. <noise>